मोला बहुते डर शेर से लगथे। काबर की ओ हर जंगल के राजा होथे अउ मांसाहारी होथे। ओ हर मरेल भी तो भूख से तड़प के मरेल बुढातपरिया म। अपन परिवार के रक्षा करे भी ओ हर हमेषा खड़ा रहेल।